Laha planety haiko fa laha kinta na kinta noho raha raha vasia rey tsy haiko ty anara rey satria tsy nianaranay tandakilasy tany. Fa laha planety i misy: venus, mars, mercure, saturne, jupiter, neptune, tany toy.